<hesitation> Karazagna patalôgno misy zany patalôgno terigaly patalôgno terigaly zany aminay le hitanao le fandesina mandeha mivavaka regny regny velondriragna regny zagny regny, de izy io zany ko misy karazagna patalôgno ndesiny ammin'ny sport jogging malamalama raha zany akao souple tsara agnagno sport ary zio misy koa zany patalôgno mandeha <hesitation> mandeha mibôaka mety mangnano jean enao mety magnano patalôgno malaladalaka regny anao mety tsy araka fandesina mandeha miboaka.